Ñy andreseny ñy farañitan-tsay artifisiely ñy farañitantsainy ñy olombelo ,manahaky anizao: <shushes> -ñy faharañitan-tsay artifisiely ,mora aminy ñy manapa-kevitsy ,mora aminy ñy mamita asa ,mora aminy ñy mikaroky ,izao ñy izarany ñ'olombelo anizay, <shushes> mila mizatsy ie ,fa misy ñy teknôlôjy e ,misy ñy fahairatan-tsay artifisiely afaky miasa aminy ñy toerany.